Raha ny fahalalako azy ilay paosy kely amin'ny jeans iny de haingo aloha izy voalohany indrindra, de faharoa manarak'izay koa izy io de afaka asiana zavtra izay atahorana sao latsaka na very eny an-dàlana eny toy ny hoe fanalahidy na vola mandinika.